أنا نخيّر <hesitation> نكون تكون عندي القدرة أنني نتحكم في الما، خاطش الما هو مصدر الحياة. الما موجود في كلشي. فإذا تحكمت في الما، معنتها تتحكم في كلش. و <hesitation> الما يطفي النار.